कई उपचारन और प्रक्रियाओं का अध्ययन पहले पशु मॉडल का उपयोग के बिना मनुष्य मा करो जात है। और कई उच्चारण को मनुष्य में उपयोग करने से पहले जनवरों में परीक्षण की आवश्यकता होता है। यह पूर्णता और सतत नैतिक है इमा कोई विचार करने पर संदेह नहीं है।